E se gunia la ya la gunia la nditon nditon ji na chunda ni gunia la porque gunia la thi thi june jna o chan sen la ya la runga ba runga ba sangathe ba chujni ngunia gu kunia la thiji n'en ba cha gunia gu gun'ia n'ia ya la ya la thji ba sangathe gua chjuni o ku nk'ethi <noise> xri'a pathue <noise> ni la thji gua la thusinga ba nthane gua <noise> nixi nche xra sangathe ba e ni la ja ra tsji ni sikon ni k'e nk'e thi thi duan nthi'a la nda thji ni thits'e ni ke'e nk'e fiu ng'e xri ng'e xri chan nda e guala gunia entre ese nia la ini sinche <noise> ni thi jen chusen la o xra nch'i thiye chusen la jnaru ya thi nia rue'e la thi gatjan nk'e la <hesitation> nda ndu nixi nge sa nk'e ri chusen la para tsu rue'e seen ndathi sen chan nda thi ni jna la <noise> yaa thi kon sen nda nda tsji ni jna la a guthi thon sen nth'ia nda ta thi thon sen nth'ia la ya nda <noise> ya nda thjina jna nda tjina <noise> e rusen nia la xr'e xe la. E runga sen xra andara la ra xra chinga chusen la thi taxin tse tsinga ku tachini <hesitation> tha the la xran nchi tha ya nda suan la nguii se guan ngui <noise> tajin la thixin gua ntha sangathe gua la <noise> ya nda ntha tsiji ni ji nixi nchi ni'a tatsinga a tatsinga nkjui chujni a uchijno uxin ya la tsin ni xeru ja ya nichja ba pero xame'e gua.